في يوم من الايام بدت لعبة طفل صغير إنها تتكلم معاه في البداية كان يعتقد انها جزء من لعبة لكن مع الوقت صارت تعطيه اجابات اسئلة في راسه بدون ما ينطق فيها هذا الطفل يخاف منها فقرر انه يخرقها لاكن اللعبه انتقمت واح قت البيت ومات الطفل